भिअक्ति जिबन <hesitation> ब बिअक्ति <hesitation> जितु <hesitation> ग्यनर् सिन्त जुबिति <hesitation> अजन् बिअक्ति जुबिति एखन् थै ब कुनो खन् थै भमनर् दिखे अग् बहेते ने पथमते परिकल्पुन करतु अति कोइ गुर्प्त पोन जर् हो हैओत् कुनो खन् थै परिभमन् कर् अगत् जर् पिसते हेइ थै दुखरत् भमनर् दिखे अग् बहेते अग् बहते अति कोइ गुर्प्त असे जर् फलत् हेइ थै दुखरत् बिखेक् भबे तर् किशुमन् किहर् भबे बिख्यत् हेइ थै दुखरत् गोइ तुमि कि बोजिल कि देखिल हेइ किनि जनतो अति कोइ बोज।